Kik'ab' yan kip'o'ik etel etel ch'aj yan yan kuyantal ch'aj tu'ux kika'aj kip'o'ik kik'ab', men men tulakal b'a'ax tan kimin mächik tu'ux kib'el kimächik <hesitation> b'a'ax xak yan kip'o'ik kik'ab' etel ch'aj etel jab' ja' yok'lal, yok'lal uluk'ul tulakal b'a'ax ma' ki' yan ti'ij tu'ux tinmächaj tu'ux tan kiman.